Abantu mu Rubanda nibakozesa omu <hesitation> Sande emitwaro nkikumi niina ahabw'okuba abantu biine emisiri yaabo ebi bakwiha omu misiri yaabo kandi n'enyama, abantu niba biine ebitu enyamishwa zaabo eziba beetungiire muka, <hesitation> omu omu mwezi oshanga omuntu yaakozesa emitwaro nk'ashatu neebiri ahabw'okuba, abantu biine ebintu, abantu nibakozea ebintu byabo ebikuruga omu misiri yaabo hamwe n'ebi baraba n'ebi baraba omu maka gaabo.